أنا أفضل العيش في عالم خالي من الجريمة لأن الجريمة تسبب قلق وتدمير للسلام الاجتماعي. وتخلي الناس يعيشون في خوف دائم. لو كنا عايشين في عالم خالي من الجريمة. المجتمع بيكون أكثر أمان. والعلاقات بين الناس بتكون أفضل. الناس بيكون عندهم فرصة للعيش بحرية وراحة. وبيقدرون يركزون في بناء مجتمعاتهم بشكل إيجابي.